Nú sénch'o k'a 'ä̀tji k'a yó mbáxua má gó kjâ'a nú mbáxua nú jñíñi k'a nú pa'tro, este..., k'o yó ndéch'o k'o rá 'ùnü k'o rá mbéjchujn'ü à ngék'o rá 'ùmbaji para ngâtji k'a 'ó, 'ó, 'ó ndéje k'o yó ndéch'o dyá ró mběs'eji, má dyá rá mběs'e yó ndéch'o k'a yá rá mbéño ñä́'ä à xés'e k'a yó ndéch'o. Dyá má yá ná jó'oji dyá má, má dyá ná gò'o dyá ró kjâ'a màjmé k'a rá 'ö́rüjmé k'a jyârü pero má jângo rá 'ö́rüjmé ngé ná pjínkua'a, yó pjínkua'a ngék'o 'ó yá ná pǔnk'ü ndé yó ndéch'o nestágo jñí'i pjínkuá'a má, k'o rá ts'í'mi pa xîs'mi ndéch'o à xés'e para dyä̀t'ä. Má dyá rá dyä̀t'ä yá, dyá k'a rá sü̂nk'a yá nú mbáxua, yá rá má pjǚrüjmé k'o yó ndéch'o e dyá rá pjǚrü, dyá ró mâ'a jä̌s'üjmé k'a nú ngǔm'ü k'o yó mbéjchujn'ü. Má dyá rá ngára téxe yó mbóxte para pjö̌s'i rá... chêñi yó sà'a para jñátji k'a ná pǔnk'ü síbi k'a rá zǚrü nájp'a ndó xí rá xôm'atjo ndä́'ä xí rá zǚrütjo k'a rá síbi para ndá'a ná jó'o k'a nú sénch'o má dyá... rá ndá'a, dyá rá ndá'a dyá ró pǎs'ü, dyá rá pǎs'ü dyá ró 'ó b'ǚb'ü k'o yó s'ä̌b'ä k'o, 'ó, b'átàpjü yó s'ä̌b'ä k'a dyá rá xíchiji para ná rá mbés'iji dyá k'a nú sénch'o, pero, para rá sôb'ü dyá ndára xísjiji dyá k'a ná së̌zhi k'a nú sénch'o k'a ná sénch'o k'a ná së̌zhi dyá k'a gá 'ṓ'ō, té'e k'o rá sö́b'ü dyá ná só'o, dyá ná só'o pédye k'a nú sénch'o dyá má dyá rá sö́b'ü, dyá ná 'ṓ'ō dyá ná jó'o 'o ná sénch'o k'a ná zíji dyá má dyá rá jó'o má dyá rá sö́b'ü